بلا شك نتصور اننا نكون متميز في <hesitation> خدمة تتطلب التواصل مع الناس زي الترجمة او التنسيق بين الفريق على خاطر عندي صبر ونتحمل الناس ونعرف كيف نتعامل معاهم وعندي يعني وسعة بال باش نكون المنسق متاع الفريج